Tawi aɗa yiɗi defde poɗɗe latil, a huccinan ndiyam mbaɗa e poɗɗe ɗe. Ndiyam ɗam yo ɓur poɗɗe ɗe heewde no feewi. Ngati poɗɗe ɗe so yehi haa ɓooyi ɗe ñuufan. Ngulna ɗum hakke mintaaji sappo e joyi fayde mintaaji noogas. Ndeen woni poɗɗe ma latil, ɓenndi.